Kalaq pruukvaq uma hormussit tuujaos, et <hesitation> viih <hesitation> ringi liikuq. <hesitation> Külgi pääl nä liigutasõ naid niimuudu, et <hesitation> hinnäst edesi tougadaq ja sälä umaq näütüses pruukvaq tuujaos, et juhtiq.